Ny kolotsay Breziliany io zane, ty moziky ereo zane tena maha henjany ereo, satria ereo manane anaramoey ty Bosa Nova zao, zay zane tena mampatanjaky ereo ty ahafantarako aze, le mana ka ereo resaky ara marisiô momba ty, ty anara zao ara marsiô ao kepera zao ty anarany